Nire ma fou nama fé yalé, dérine nro wonfono mo douwani mo dode na, mo yoh, mo koufo afoye ma mo kade fo fo akaye aboughati mo douyo bourou fé niri séhimake ma, séhima férine, a férine fou dokema, fou nima a férine alo tabomoni ka boukalé ka koume yané agnadiérimi bata boure fine wi bourou foitounfo soubma mine danne kakato bourou thiento <noise> ghounné nire ma douwani, mo douwani lé bourou afé a foye ma, afé niri séhimakema, mo kassato fo bourou akane dane boughati, mide mo kotou ala safou kakatimo dane ghounné fé nire ma fou nama. Niri ma fou séhima fé gnama féni fou nama douhaghi ni bourou adika rotou katé gnawouma bourou gnawou toumbou dika fénan boura fa foye ghounné mo doughani mo kade nani, ghounné fé nirema fou nama. Go fé séne, dérine nro dokénine nro nirone bina adéne fénan adontou mola dima di bélé fé ma boughounne soubma lé gnéné nirema di gnodiou di mo ghaniyama fa sigui mo tignétifane nirema kéréma fénan, bari a déne fénan na dongtou di modo né. Nare naremo modi bé la fé, boughounne doung fou sodema doung gnama akne tinani fa nima mo fa boughoune kalé ghounne doung fé séne. Na an dounama mo gnata ha mo dode na lo, ababa fé mo dode féri son tiné sousoune fi ka férine tiné gnodiou, ma ka di mola tignatine fane nire ma gnawouma bourou foune fé gnawouma go fé singane. Nire ma koumasima bi yoni gnama mo gnéghatini mo dode na, gnaghatini dane mo dode matima ma dika tinétine nire domatima ignodiou tiné gnawouma moye ma doung, mo tinéti tinéti dane, ni modi mo tinétine nire kama tiné gnawouma, moye ma gnama régui sanfi, gnama régui di firighe ghounne té. Hanne mo dode lo ababfé mo dodena lé, tinétine fo tiné kindéma bari ka di mo yike nire kama djiké déma go naram, mokane foune founé dane mo kognati agnama régui kaye, ghounné bigué ni nire kama mo yike boufo déri mo bouni mokama.